मैं एक दिन सप्नों देख रहा हूँ कि <hesitation> मैं एक गहने भारी। मोटलिंग नेटा बन रहा हूँ <hesitation> जी सेना पोटेल ने पुले। अपने अनिता न उसली मैं भी एक नेटा बन रहा हूँ ने गहना भारी। मनसा बोट रहा हूँ मैं भासन दी रहा हूँ <hesitation> कि कोई। भी विया मां दूई दूई डीजे नी लावे। डीजे मां गहना भारी। <hesitation> पैसा जावे कुई ने काई नी मिले न बस पुर्या न चेक रहे।